Los museus son sitius mu valorosus pala sociedá. Assín de primeras premitin de guardal el patrimoñu. Alogu tamién premitin alos vesitaoris de deprendel, si son nuevus, o de vestigal si son más grandis o si sonin, un ponel, vestigaoris profissionalis. Eno coletivu pos premiti a una sociedá el sel coscientis del su patrimoñu i l'estal ergullosus dela su coltura propia i no sel más qu'ojas movías del capitalismu.